ریگستانی جانوراں دیاں بقا رنّیتیاں وِچ وِشیش وِشیشٹائیں ہُندیاں نیں جو کٹھور پرستھتیاں وِچ جیون نوں سنبھال دیاں نیں۔ ایہہ رنّیتیاں پانی دی قِلّت، اوچے تابمان اتے دن-رات دے وڈّے پھیرے نال نِبھّن لئی بنیاں ہُندیاں نیں۔ کئی جانور شاریریک اتے ویوہارک انوکولن کر کے اپنے جسم دا تابمان سَنتُلن وِچ رکھدے نیں۔ ادھارن وجوں کُجھ پرجاتیاں چر بی سنبھال کے اُرجا لئی ورتدیاں نیں اتے پانی دی لوڑ گھٹاؤندیاں نیں۔ کُجھ جانور رات نوں سرگرم رہندے نیں اتے دن وِچ مِٹّی دے بِلّاں وِچ لُک کے تابمان توں بچّ دے نیں۔ پانی دی بچّت لئی کُجھ جانور پسینہ گھٹاؤندے نیں، گَھاڑھا پیشاب کڈھدے نیں اتے شَریرک گتیوِدھیاں نوں اسی طرح سمجوتا کر کے پانی دی کھپت گھٹ رکھدے نیں۔